Lokanga tsy de mifan <hesitation> kalavitry loatra am gitara, fô ny mahatônga azy mamoaka feo satria o le tady mikisa vy madinika amin'ny hansy igny, igny no matônga ny famokarana feo amin'ny lokanga.